Óliho fodihamemaŋ, eśeb. Dinimãe sidinirẽe dúdun. Emafe mufe diniremo, edomoda dirẽe, eñakatã dóo muṗemi dimãe míama. Niɭew esup kanja díebudun, ona fúlu fúlu ahaŋuġarẽe. Edomoda tímoo aihaŋueġareŋ.